Ferrmentation process tunenii dib yette ishin sagale ak ishin gar galchit sagale dursa lilla jabat ishinii hinlalaftii.dubatan ishin sagale miesite won ak juisifa tan yani ishini won dugatia tan ak maembefa ovacado juice wontan kulli ishini watermelon juice wontan kulli ishinii hinmidasitii dubatan won akkanatii.